Yaɨmba reta imbaerajɨ jaeko jeta kuru, arakupe jare iroɨ iarape, erei oime jɨaɨ, jɨaɨ retavi, oime yave mbaeti mbae joukavireta